पहिली कसली व्यवसाय करपाचो तोह बगतालो, जितून आवड अस्तां तोंत व्यवसाय करुंग जावो। व्यवसायान सगळ्यान गरजेचे असा तेह पैसे आनी जागो। जागो मेवलो काई तितून लागपी सगळे सामान घेऊन व्यवसायची सुरवात करपाची।